Mahakasiky e sokatry, da izy moa zany e sokatra agnisan'e biby sy mahavy, miadany raha mandeha, madoby mandeha zany e, da izy koa agnisan'e biby maharitry ela velogny eto ambonitany zany, da akoatran'izany miaro koa zany izy amle resaky mosavy ao an-dragno, de izay zany ny rahagne sokatry.